تصور کٔرِو زِ میٲنِس گَرَس منٛز چھا اکھ سنک لیک گژھان۔ بند کرنہٕ پتہٕ چُھ یہٕ وُنہِ تہِ لیک گژھان۔ بہٕ کَرٕ پلمبرَس فوراً سِنکٕچ مرمت کرنہٕ خٲطرٕ فون، تِکیٛازِ مےٚ چھِ واریٛاہ مُشکِلاتَن ہُنٛد سامنہٕ کرُن۔ بہٕ ہیوٚک نہٕ برتن واش کٔرِتھ